Taal guna ya, ampi yilangmal, yanangha kyaa pinawu. Don taal pang yanangha kyam, ama lokashpang laghu am bə nde diplei, ghena ta mayis nghe taal ko ndang kei, wato ngyeme mise ndaang myes ta misewu, timəse kenang fadoh sukghu timəsawu, milak wangta. sai maa yaat lokashi, ko mi ngon sai mi tyi waakgha, mi yi iyamata goma kab ko gwaki kukwai ha twi pei, hi twi waagha, ha boy swaak man ham hi twiya kab mi amina. Toh amni lokashi pang ga bak kaya gaak mai kyau. Ghi nyangha sukpang ghi dangha ye iyamata mang waa wat, gin dang gin bughir gina bugurungha ye waa. Waa in pwolki, giri pwolki mang gadangki kamaak, mang kei sanda gaak, mang e wulaghak bangha a kam, mang pungnung riga mang kyarak rigagaakfa gimye min ana mang gyak pyokgha nga. bi em, gin dangha duguzum, dugu zum, duguzum, pang gin gyeki. Min nyang pyok'gha nga, mang yilangmadaak sosai toh ndangkei pang, mi pwol dangkeiya mi pwol ɓyeiya sosai, mi bwak waa mi bwak amsinaga, gin pwolkina sosai farinci- yilangmal sosai a sukpang. Toh khinkaina kuma sai, nghe taalna ma yi ku e taal guya ginong pwol auwe kabu, gya bwol auwok'ghe kab, gi nong damuwa ghooghe kabu, toh taal pang mi yokha misaman, ko gwaki ɓongongyei mi ana mi twi waagha, mi ɓwo wala mi twi peiya Toh ma nyayewu be, gya timbe gi tak kaamokgha mai kyau, mang iyamata ne! Mang waa ne? Gi t1ma yepang, gipi murna na, gishi peiyagha, gi sha waak'ghagi sok gyak gyena mang e abokane gak man mi kak gina gin pi murna na sosai toh min mak ganganaha, mi mak gan- gana gin pwolklina, imata an pwolki, waa in pwolki wukgai ɓyet an pwolki 3ong iri. nyusamgu gin gi kuk'a kyenghe pangnwu. Toh kinkai tadipang kuma sai ana, taal swag. Taal swag nghaye kumawu toh keiswagna ndang swag na. Toh ta suk pang gye dimar yal kaya ghok pangnungha sosai, gi ana'a pili. A kwalaakpang ma toh ngyak ma tok mi ana, gin ma gin dangha. Waa ma'a mitima giro lyamata, mi ana mi ana milyai swaga ga mi lyai swagha, kigu ghi katgu ghi takhing mang murna kin malak kawai ghin mani e yilangmal sugpa donghi twipaagh kulum. Ngye pang ta ga twi mang ɓuuk dipti waiyaak. Don al'ada ghom kenangi ga dwi shaiyu gi bak zu diptiwui mi iyaanghaga be na. Gilak shi shinkafa mang manja, manja gwa ga amin ga wutni ghen ama buuk diptiwui mang buuk yaklak, mang diptikwas, ko langha mang kuka ghak. Gi shina 3ong mi yilangmal sesai asuk pang dong ba kullumi ga shiga laghai mi yitsa musaman pyok buki nghawu giyit <hesitation> lalo ghank'gha konok gha ta mi kon miyitde mang kuka toh ghi kulaba mi dipti wui. Toh ka ya ghaak dibarangha kayagaak shok'gaak mai kyan. Gyen min a'ga toh gya adime mangzin gya zhiya sai ghi tok giyap gi nghansina, ghi dangha a yeghosin. To sukpang ga yit kaya mai kyau ghi nyangha shok'gaak koni ga sak ti soiyu ko ga tu ghi wura a' kin kwal, don ni taal yilanmal sosai, pungnungh kaya gaak gi nyangha mang dang dang riga. Tag'uwa mang zhampa ghi nyangha mai kyan mang gaɗangki kaamaak. Ghi iyaya mato ghi iyaya matari, ghi nyangtana gari gohin agyak ami nyangina a garigaak. To tuyi pa, toh amma already ti pyok ɗoptiwu na mang buuk e yaklak. Toh, gya saam shi gwa shina? Mazheko o'o toh, he ghi takhin shinkapa gohin mang shaa mohin mang sauwohin mi shina. Amma mengwuna ma saam shi nung gargajiyagomu, sai mi kuk yaklagha, ɗiptiwuya wana. So sukpang ni taal murna ngwu ya gya'a shinun ghi pi murna gin khima gya'ogha'a- a sukpangwu. Taal ngwa mina taal guya ma yilangmal susai yu misaman pang dangkai, dankai gwa zuu əyet fa nigya pwolki fa. Gya pwol waa d eiwunu, əyet dei wunu. Gyabina pwolkiwu ami yok, maa tul ngaal a hi yok ga a'ko ghi pwolkina min mak gangana gin. Toh gin pwolkina gina pwolkina nin kamasa sosai dong sak pang ni murna sosai nigya pika. Ghi khimaha hin khimaga haba, yin ghe kam kam haba ni taalom gidang gha. Yuk ngye tula a hi yok gyena ɗong. Sughe suk taal pangwu, gabi sa'a wu waa nyima. Ma ngwa ma sheko kai wani timang yilang shaal kyam toh bisa ga, toh ga pi murna kyam sukpang donko ghinmang yilangshall, gin pwolkina haba yinghe kam am ngheki inghe ghi kwa mi ngwa mi yokti laghai pwolki nyaamkam miyok'ghnle a əyei am dang mi pwolkinaha gin bugur tang kaiya bugurungha don ga pin murna su sai a'a suk pang. Gyak daiya minpi kalo min pi kalo min ghakha. Malohin linungha kyaam dong milaak pi yoksin. Toh taal gwa mu saman, hinbi pungnung taal guya, əakayom mi yirsa malu. Musaman pyok pi e kam e əyei gwawu. Hinbi pungnung yaaloom kenan A biyewu sai mi yaar ghe taal ɗon. Misali pang am nya am gulang, mii mise a duduk, ko ti mise a kwalmiya wu milak yad ndaangkai pang a taal nyim. Ma waat pang a gulang ami pwol ɓyei pang sosai mang daang kei pang sosai toh maa bwol a nonghewu, sai mi iyara a duduk. Ma duduk'u pen dami pwolkina yepang pwolkina yepang, pwolkina yepang rigagu ghi pwolki mang nyin a gulangwu, ghi laak pwolki mang nyin a duduk. Ko ghi pwolkiɨ mang nyim a duduk'u ghilak pwolki mangnyin a ngyan don ga pila abin ga dang mang korok rigawu maa pang alak yokgha. Amma ghabi mang yilang kaya gaak gi dibarkhi ghin pwolkinawu, toh ga bwot ki gulangnwa ye zhe phi pilnan. Kin dang mang nyin 'a duduk. Bak pungnung kaya gaak, ga dang mang pungnung kayauw wata ghema sheko kai mi gwa ti punghim dei. Ta khima kuma kwa dei kaya gha pungnungha, ha yok'gha, taal nyimha waa a yok'gha wane nyima gi pwolkine e ghi pwolkina ghin kamaha pang, toh ma yaad nghe taal ngwak gi dangha kwalmiya ko a ngyan, ayetse gi dang a ye daang kai na yepang dong gwazhe yin ko myes məsu, ndang gimges milak wanghin ni nyusampang maa yaat taal musaman mi nghon don ni ki yilangmal, ghi dangha yepang ghi pwolkina, gin muya mang gyak ogh, waa tui waa'gha mi dangmina to sa'i pangma mayok ngyak waa pi gok. Gakuk maa hi waat manasa wunu a si deiya wana toh 'a gwani pwolki kawai ha bwak amhi nagawu ga dang ghan gisa libar hana to matzamatza hali sosai pang kuri laak. Amma ga kuma ga bu'ugjiya bughuyunghja ginpi farin cikina haba, ammang yilang shaal, am mang yilang shaal. Pungina susai ghi wup waa ha sosai gin muya mang zin, toh taal gwa kawai har hi fang taal swag fangha min ni farin ciki Kogi a'a kwalmiyawu, ko gi 'a maa duduk toh sai ghi kwa ghi taala ɗongwak musaman a ghitzma ɗong gwaak. Me duduk'a, me kwalmiya'a, me ngyan'a me gulang'a me daal'a toh he ghi kwa tak labari. Gin wani e, kai ghin mang yilang shaal fa, khinim waakgwu ghi, e ghi panga min suk daye kai a gulang waa nyima mi miyokgha, ga shiku'i ami gwisi nam dang yip wook yilangshaal gwa, ghi təmkyak ghilak panga mi wook am kam am panim pana. Ghi kwa mi da duduk, waa mina ming whom, mida kwalmiya waa mina mimi whom, mida ngyan waa mina mi mi whom? Amma ghi dei kyak ghilak mang yilang shaal. Sabo mang pene ko e ga be samang, gi'ami ghe masak nam. 'U'ndaak'gha nghe masitni, ai am dak'gha nghe masu kipang iyi. Sabo mang penu, mi yar ghe taal kawai dang ngyam gwisina ga. Ya ghi ta'ghim wook yilang shaal panghamin. Am de am shana, ya am daye e ɓyei pangwu, ade waa an yok'ghima he ti sheko toh, bari ama ta'gha. Dakga lagha, amnma toh mi yaarim ye dang kai'a takyirok. Toh, ghebe bak me takyirok a ye dang kai pang, min mang gimyes pang yananaga a yepang. Ti sheko ta bak taimako a yegakgu toh, kangha takta pang pungnung don ga dakta pang punung pung gyadang mangdawu ma yokta mi waargana yepang nan, toh sai mi daangha. Mi daanghe wu, am dang mang yilang kaya gyet sosai, mang gadang ki kaamyet, mang sanda gyet gwangwada, am bwag'ara bwag'arangha sosai pang am ngheki fa mi dangha he guk waa ngaar amiyo ghime, kai nghe pwolki, yuk nghe ngaar ayi yok'ghm, ti sheko, ga ghishime, gisheko sa bak swisi ndakga gwisina nimha pang nongnyinan a yepang.